هو، نن مې ډيره خرابه ورځ درلوده، ما چې د ځان لپاره کوم کاري هدف ټاکلی و هغه هدف مې تر سره نشوی کړای. کله کله همداسې وي، انسان اهداف لوړ ټاکي خو په رسیدلو کې یې بیا پوره هڅه نه کوي. ممکن زما به هم همدا ستونزه وه. غم مه کوه، سبا نوې ورځ ده، بیا یې له سره پیل کړه، انشالله چې هر څه به سم شي.